أكثر <hesitation> شاي طريف هكا نحبه هو <hesitation> وليد خويا يعني هو صغير في عمره عام وشي <hesitation> كل ما يسمع هكا شي غانيا ولا يبدأ يشطح عليها ويتأثر بيها ومرات معناها هكا شي حاجات يمثلهم إلنا ويعيش الدور و عادي نحس انه عنده موهبه.